<noise> Lesdi Amraka ɗon mari fina tawa bana soggu jummaare ɓaleere, bana kirtaari tooki, ngam yettoore, bana fina tawa ɗum halloween.